Zéro, agnalana araiky, agnalana aroa, agnalana telo, agnalana efatra, agnalana dimy, agnalana eni, agnalana fito, agnalana valo, agnalana sivy, agnalana folo.